Ny tegna tsara zegny izy koa fa tsy le hohanigny izy direct igny tegna tsara izy mixegna de izy mixegna igny anao efa tsy sahiragna eky anao miôta izy vavoninao tsy marary de môramôra amin'ny tsinainao koa ze- tsinainao koa zegny mitsentsitry lay tsiron-tsakafo aminazy.